महके टाइ बन्धना तरिका पता हे। मोर रानपरोसिक मनैभर बेह, बरात, पार्टि, मंगनि, सगाइमे कबु कबुकिल टाइ बन्धतियाँ। टाइ बन्धना चलन बढिया चलन हे।